اس ریت نیتی اخلاق کرن تے وچار درشاؤندا ہے۔ ہے جو سب پرتھم صحیح ایہ درشاؤنا درشن وِچ بڑا وِوادت ہے۔ کجھے لوگ منندے ہن کہ کجھے نیتک سدھانْت جیویں کہ ویکتیان دے بُنیادی حقّاں نوں نقصان توں بچنا۔ <hesitation> جیویں کہ میتھکس یوزنگ نال، بنتھم وِچ یوٹیلیٹیرین بالکل ہو سکدے ہن جے۔ جیوں کہ کجھے اہلا کہ ہر لوک منندے ہن کہ نیتک فیصلے <hesitation> سندرپ آدھارت ہُندے ہن۔ اتے سماجک اتے ویکتیگت پدّر تے ہُندے ہن۔